El tamís tien bujerus polos que passan las farrugas finas, de mentris retienin las gordas por cima dela su superficii.